Ia, ilàvan̈a torinevisy ndreky <hesitation> ampidirana visy. Karà ataony zen̈y misy raha zen̈y karà ataony <hesitation> misy latabla zen̈y mipetaka amy visy. In̈y zen̈y an̈odin̈ana i visy àby àby io beka izy midriky, mipetaka tsara. Aviô koa lera an̈adoso i visy io zen̈y, in̈y koa zen̈y an̈a- apetaka iô zen̈y, ahodin̈y koa an̈adosoan̈a i visy.